Kom konnit hop kpat mang ngodeip. kngarkie kmanag kam turang dok mang oni papat ruk o reha va mang ngora vle to ngoma vle. Knop kom herâ koul momorot ngang e ben kre sinta kam ngai kvartovo. Ngura mrot ka krong o ol nginer kaimik to hera ngai. Mima ngai nang kum le ka vle kpapat kam. ngam, a kol, kol o lhou o yit ruk ngom kaelik kngaigun mhe kam ngai ka plim mar. Kuma plum mar knop klol koul kpis kailik. Kailik to kumle kpapat kman. Kam ngai guo ma lot kakalelkngai mo mrek knop va ngoro papat kam ngai knonho o vhoi korsang kgo vhoi o ngasker to ngor pat mang ani kain ngaiha to vat. Ngor kle kngai gu kim a ogu kim e titou kmorsong bpapam lok kar Korim ngora grap koul kpis ka vle ka vle moma rek ka vle kpupunpa ogun mo lain kaeknik ngora terte a vlemas tkoul he. To ngor kta papat kam momrot he kam paning e ben kre sinta ko ngima vartovo he kaek nik. Kuma redim o ol to kmomrot ngora momrot minera pis to ngom her kaemik kuma krong o ol ngom her kaemik. O kolhek akuruk e sinta nera pis momrot nang ngora hivuo pum oni reha ruk kmeharom mar. Ksisrim kun mnam o rekto o kumnok. Knop a segein na her koul ngom momrot he her ememmik he. Ngim hera ngai kam ngai konnit. E sinta nam ngai konnit kre titou. Nang ngoma vle e segain kom korsang kpapate koma papat mang ani kolkha to. A kolkha to ngoma kam hop kaeharom ani ngaiha. Nang Kum konnit hera hop kaeharom oni papat oni reha kum her pat mang ngar. A segein ngom re kmonnit kum he kta ngarkie kpat mang ngoldiep mang ka nho to kua mang ngor mo kolkhek tgus. Tenmo kua vle ku ma rengmat lout. Kua papat korim e titou e. Kua mrung e titou ko <noise> ngoma. kuma ngai ngam ngai ngam koul dokta kim etitou. Nguak puupunpa ngam ngam dok tigu kim e titou kmor sang kar krere kar kmomohikar. Nnang a kolkha to tenmo <noise> ko gi mrung e titou he, ko ngot ngai gu ma rengmat lout to nop a langael kmeknik, a langail. Nangko A ngous to ku ma rengmat lout teharom to ngotlo kat ol. ngot ngai onnit. Ngot ngai onnit tole khop koul. <noise> ngota hop koul tomor ri ngota vle mo ma rek. O kolkhe a kruk kuma vle kpat <noise> mang kualo mangi pat nop mang nginko ngota vle. Koma pat mang e papa. O papat ngam kaim dok mang ngin va e papa e titou. kuma pat mo reha kmeher mar kum kaehaerom o kuma pat mang o tgoluk ruk kam sisrim ma enang o tgoluk ruk ko mo lutek kam ngae kaelelol ka nhong o krek. Kam turang ngor mang oni papat ruk mang o yayor. mang a ngamik o mang o krek kam srim e ben kre sinta minaro papat ruk ku ka ko ngama ngai kvartovo va mo ko ngoma yayor Va mo ni kain vovoi ruk ngama vuik kun mo ko ngama va mo mrek ei. Kuma svill te e papa e naka vle lya nop a vnek tang nak kkol naka vle lya kngai ngai kais ko na ngai mia grung kais ko na ngai mia grung. Nak kngai khok ngoumie hak. Kuma vle o papat ngam kaim dok kaikiem ovnek ko ngama kol mor o vnek kun mnam mor ko ngotta vle o resik O ni kain papat ruk ngam koul kam kering ngor. O papat ngam keim dok kuma svill te o kekenen ruk mar kam la pis ngror gia vle lya ksirei ka vle kngai kais ma ni kolkha to o mani kenho to. Va ngor gia vle. Kserei ka vle te arhe. Mang e sinta kre ben min tet kuma svill mang te Nor kmeharom o vnek he gia pupunpa pupunleip ngongia naka vle ksir kmeharom o reha, ksirm o rektor kmonit. kmomrot kun. Nor kam vua punlep kam nhong o vnek. naka vle. khemerek va e ben kre sinta kuma svill mang ngain kamngai ksim korsang kngan a patternes karo rhek. klol o papat smia lol o papat kme harom minaro reha. Va o kolkhek tgus kuma havaing ngin krere mnam min kam la kiengai mang ngol deip ko ngoldeip a tgiang tkuena ngor he ngota vle kre. khalla. mote mnam a mie to eda. Ngoldeipa atgaiang ka serpak va ta nho mang ngor. Nang kuaro rhek ngat ngat hera nop mo.